भेड़िया अपने परितंत्र का संतुलन बनाए रखने में बोहोत महत्वपूर्ण भूमिका निभौंदा। ये जंगल के कमजोर यानि बेमार जनावरौं को शिकार करन, बाकि जंगली जनावरौं की संख्या नियंत्रण मा राखदन। यैन करते, ओकुँ जंगल मा पौधौं को संरक्षण यानि जैव विविधता बनाए राख्द। भेड़िया पूरा परितंत्र को सजीव राखण में महत्वपूर्ण भूमिका निभौंदा।